Pudsunudsija tõmbas ütest otsas sisse, kõik, midä sa tuuga tõmbat, ja tõõsõst otsast lätt tuu õhk vällä. A tuu egäsugunõ pudsu ja puru jääs massina sisse. Koti sisse. Tuu tiit peräh tühäs. Saagi puhtas tarõ.